Bii wo te, wo te ke noo la. Bii nbe daamiŋ, bii tiloo, nbe, nbe ti, nbe periyoodoo miŋ na, ite, moo te maa noo la wolu kooma fo ye wolu maa.